<hesitation> Raha ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny aorsa ndraika a dia mazava ho azy a fa ny volovolon'iny no tena mahatanty <hesitation> hatsiaka mamiro farany mangirifiry mihitsy a sady mahatanty hatsiaka farany ambany indrindra. Dia izay ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny orsa ma izy rahateo a aogna vatana be igny.